Ny kolontsai zaponey ndraiky volañintsika. zaponey izañy da tia fahalala-pomba na fahamaontinana, ny fahadiovana da avy eo ny fandrosoana amy teknolozia.